والله بي النسبة لي الشجر بسقيهو تلات مرات في الأسبوع واحيانا يعني في الشتاء يعني مثلاً مره في الأسبوع وعلي حسب زاتو لما يكون مثلاً شجر ليمون مثمر وكده مره واحدة في الأسبوع كفاو اما شجر الضل ده تلات يوم في الأسبوع يعني النيمه البخاء كده تلات مرات في الأسبوع